کھیڑاں وچ پردرشن وਧاؤندیاں دوائیاں دے استعمال نوں نیتک درشٹی کون توں وِرودھ پاسی منیا جاندا ہے کہ انہاں دوائیاں نوں عام طور تے ڈوپنگ کہا جاندا ہے اتے اے کھیڑ سدھانتاں اتے کھیڑاں دی ایمان داری دے خلاف منی جاندی ہے۔ اتے کھیڑ سدھانتاں دی پوِترتا اتے درشکاں دا بھروسہ کٹدا ہے۔ دوجا، انہاں دوائیاں دے سنگین سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہن، جیویں کہ دماغی اتے سریرک نقصان دا۔ اکثر کئی کھلاڑی اتے شیٹی پردرشن وਧ کردے ہن۔